Oy! Miala tsiny araha tam'fahatarana raha fa nisy <hesitation> fotoam-bintana hono sy ialan-tsampona ka nisy <hesitation> nisy olona narary zainy taminay takao ka sy mainsy nanatitra anazy tary tamin'ny hôpitaly za de zainy za vao tonga taty io fa miala tsigny araha fa tsy ataoko koza am'magnaraka, hiezaka tonga ara-potoana na de misy sakana karahan'io ary zaho.